Anisan'ny sakafo tena mora atao sady mora vidy, fividiko sady tiako ny mihinana an'azy an, ny ramanonaka, ny grefy an dia ny mofogasy sy menakely. Ilay sakafo fahita eny amin'ny mpivarotra dite sy kafe ireny.